Nii ule te peepo mepeno mokau peepo ule ispo china meeke nanabe, ule awa naning tee teu kantry ule age world goi tee ogata, peekala okopo teka kulumalimo tenai owepe mii, tewago te nanabe. Eng teke ule nananda te peepo tee peekala o pawa lowena iskalo awagata naning te meeke ule labomalape, teke ule labomalala mela ule poto poto malape ninang tewonga woku walanda. Polima nika ule a' ummeng nawalo moi, ninang teka asing ningpo laa alanda tewo talipalabalumampo wokualanda apabe ange like anapeli amasko a' likano nanabiai uleka nii ummeng nawalo eu. Teketai tee ule temasko kalaa nagopo tamalala, tee ule ninangka aloma awananing osino ponis goka paba malape awananing owanda enai a' ule mekago nikano asing liduie. Eu ninang aite asing ninang nawela asing onope, meka talala anda awa talala anda enai a' ule peekala kapta, peekaba kapta o asing woliangmo, ule a' nikano te ule o peekala ule ogata nai la ule tabo lema age koni tee peekauka pagago wolieai tete peepo tewatono otoi tete peekauka kalapeainna okopo ule tee kalaa asing lidu o talala lawai moema. Eng tee teba gawanda lema te a' nganno mope. Tewang te laboalio.